اكتر حاجه حصلتلي أثرت عليا في حياتي وهي الي انا وانا صغيره اتعلمت لا اتعلمت الصبر واتعلمت الحكمه ااا بعد وفاه خالي الموضوع ده علمني ان انا ممكن اخسر حد واتعلم بعده اقوم تاني الموضوع ده اثر لحد دلوقتي لأن انا حاسه اني اتعلمت حاجات كتير اوي في الموقف ده واتعلمت أن انا اصبر علي ابتلاء ربنا